<hesitation> Fomba fanapahako angôfo zao mba ahatonga angôfonahy tsy haratra ai <hesitation> mampiasa coupe ongle zah de alaiko le coupe ongle igny de tapahako amin'igny le angôfonahy le lava regny tapahako milaminy tsara de ataoko a- vita tsara de avake izy kaofa vita igny a- kikisako am'le raha avy ambadika an'le coupe ongle igny efa misy raha hely igny de <hesitation> kosokosehiko amin'igny amin'kay izy tsy marangitra be.